Ny Kolotsain'Italia izao ny zavatra fantatro nisy fotoana aho nijery documentaire dia ny italiana tena, io karazana sakafo io izany ny an-dry zareo tena misy festival mihintsy ohatra hoe festival des pâtes, festival-na pizzas, dia mifaninana ny olona manao pizza ngeda be izay ngeza indrindra, mifaninana ny olona manao karazana pâtes isan-karazany. Izay ihany no fantatro